je'la' yan tulakal kito'on jach ma' ma'lo' uchij jach ma'lo' kito'on kum ukum ti kito'on ukum lo luk', ukum kijanal ulaak' ki- ki- kijanal chen lak, chen kum yanäjij uchij, mentäkej b'aje'laj tulakal b'a'ax yan ma' ma'lo' kito'on tan ki tan ki tan ti to ti to'on me ma'an tulakal <noise> uchij yanäjij.